<hesitation> muu nɔmua nafu ninae yuidu nɔɔ ikoeli baa <hesitation> omuyaɛ. Du ikoeli mua adiokeʒi ɛbaʒa nayili adi ɔbakpɛ bua ɛdiɛa abʋɛ ɛbakutu mli keyuiɛfuɛ tɛkafu kɔtsɔ kɛ. buaku muu adieʒi ɛvʋ la adi tɔba kpɛ. Bua ikoeli kɛdu mua, ikoe la kana ʒɔ nowu ku muɛdʋayi li mua, adiobeʒi adiɔnafɔ kpɛ. M <hesitation> nɔta tatɛdiɛ labʋɛnɔ ba, mowu mua, ikoeli mua ɛduayili mua abʋɛba ɛdiɛ ɔtabiabʋɛ du ɔtata emli ɛvʋtsɔ mua <hesitation> ɛfuɛ tɛkafusu kɛɣa ɛvʋtsɔ vʋtsɔ ebe ɛbaɣa. Bua ɛdiɛ taa, obekidu blaa buamɛ abuɛ duu adioʒi ɛvʋ kola. adi ɔnafɔ bakpɛ. tatɛ diɛli ta adiɔ bakpɛ kpa kɛbabɛ nɛkuani dʒa kekeke. Namɛ nɔta nafu owu muaa alo ikoli aɔɔʒa muaa abʋɛnɔ ba ɛdiɛ o <hesitation> awuma ku muaduu ikoe li nɔɔ tatɛdiɛ tukaʒɔɛ mu motoe la ku muatamisu ɔniduɛ mɛ la mɛ une kele ani la kunasɛɣɛfuani. mɛ unasɛ nuvʋ la. <hesitation> ɛkuu ɛkubae manatsɛ unaʒɔɛ nu kɛkɛ bɔ unaʒɔɛ amɛla ɛ kumuyaɛ aabu nɛmɛ. Mɛɛ awuma nɛmɛ ku muɛbaɣɛfu ɛdi la, owu ɔnidu <hesitation> moto ɔnidu takola, mɛɛ unayɔ uvu la ɔbʋba. <hesitation> nikamii e ɛsɛ di, muɣa itiova nɛmɛ ɛvɔla a tuu ɛba kutu yɔɔ kɛkɛ alo ɛkuani la, munayɔ uvu la. Dɔŋkaa nɛ tɛtɛkuani ɔnitsidu la mɛmɛ mɛvʋ ta mɛ unayɔ uvu la yɔnasɛ ɛfuani. Usi o ɛfuani o mɛ unayɔ uvu la. Ɛ ɛkuɛdi ɔnitsidu bamɛ.